لا مكنتش راح نروح للمريخ لأنو رحله في المريخ راح تكون طويله ياسر و شاقه فيها برشا أمور متوالمش <hesitation> أجسادنا و مشي- ماهيش كيما بيئتنا في العالم لكنا عايشين فيه و راح نكون بعاد على أهلي و ناسي و راح يكون ظروف طبيعيه قاسيه.